Jue da yë dun, në ko'o da jedun në nya i'ixëp ti'i jadun mya ko'op këp, nebyë je'e kyudujtë pëkap jedun este myañ kyëwyndëyë, pe jo'ot këdakyë jedun, pë kap je joknë, je'e jukyë dun myëwëdytë pë kap jedun este, pë yajkëxëp je'e yokudujtë jadun je'e jedunmyaj ko'op këp, pë tumbë pë xajpë, pë kap jedun kyoxan nyepañ, porque në ko'o jedun wynpëjnëp ji'i je'e t'sip je'e jue dun chyondaknë, je jadun myaj ko'opkëp.